Win birim neri kaghe <hesitation> chwi kanka cho cho a boutiki yim kwamereu, cho kemer choye diger bwangten bwiko bilenkeret, in no mo tam ki bilenkeret mwer kangdi mo nuwa tai kwaama ti cho mu bilang kwaama tiyeri to bilenkere wo we ya kenti ki mo kwamer, mwam fiya yim kwamer, mwan nu wa luma chiyan tuu ker mwero yoken fiye nini ker kwaamar kwaama kuma mania tabti kwanghe mo, ko dotanghe fiye naneri kwaama an kungnen duwen soboda mu tamki bilenkeret, yorikabo mu tamki bilenkeret, chochuwa kwama tikan bwo tiye <hesitation> dige mi chwiti a ker kwaamaro nine dama mino kumta chili min duyom min lam nawe ma min nam nawiye manyom bo ker kwaamar cho bwo ma tuba me lami tubam mifiya filang kerkwamare harwo duwen ma tam chuko kang ker kwamaronin, bibeyo ma borang kwarub ma borang chi mor ker kwaamar to mi nuwa luma ti chuko aker kwamaronin chwet de chwerke, mare gulma chwetde chwerke mare ninin nini kurom, chuwarum kwui kanghe ye maka diger bilenkerer na kwaama che kwaama an nenen nini luma, mikinong ti kwaama che tikan nobo kombibeyo wuro naghen do ko tamchikeu kwaama a wom kumen nure. A dobkom kwamer, ko kwa kuleu nobo mornini dotanghe bwe kelkelenin a cherken filang ncho wuyeu mi chitiye kuma weyemi chitiye kwaama mani koti kwaama an chiya weyewo kebo kamo win chwat nobo de yawane chi irin wiyero wuro tiyeti kwaama an nuwa nini wiye nyi chitiyeti kuma tarang kumenye tiye. Bitine a tan bwiye miro an da dige yilam chilen tiyeu kwaama tunghum, digeyilam digero bwettiyeu kwaama tunghum dige yilam kerokon tiyeu kwaama a yoken neer a yilam bi bweyet cho kinito mi kunon tiye, mani ma kwom komti ki nini, ki kero chwemer nii ka monin kanghem nob wii bwouti bwi kwaama tikangbo <noise> kemero bouti ke loma, bwouti ki da muwa yob kwa rub, ke mero wi no ni fiya kemero tiri maniki tai kwaama ner chet di kemero am ka ghum cho, noni nuwa tai kwaama ti fiya kemer tiri kemero an bwo chi nen ki loma chi chi dige ma tigi fo kiri to yobe, kaghe fiya kemer tiri to keb chebori chuwe kanghum to kemero bwo chinen bo ki luma. Kanghe ki kemetdi am tikan niwo nuwa do taghe tiyeri kemero ma amfani bwi cho wiki luma kiburi loko chiyo kwaama kwiuti kwiyeu shine bwiri kawbo bwolamti karfe kwob ri ko kwawo lam kwaama nyine noyi la ken nyori bwoki ka kwaama kyam, yiraken tendi bwoki kume, kumta chiledim kakuko dim kwama kwiutiyeu kowa yaa <hesitation> do naghen na mani dighe a tikan cho tiye ti, no kwama bo dom di <hesitation> kowa an yilau begen loh, bwo fubom daken fi nin cheliri kwen chuko tak na ki chan ma ti keu akwai bwe kumbile, akwai bwe tobwiyo akwai bwe kula, akwa bwe yari, akwai bwe chiye, akwai bwe na kwatire, akwai bwe na kume, akwai bwe nini gwomo, ya kalori kino nyo ken, wi ki tuluwe, kituluwe, kituluwe kituluwe, kituluwe, to tu luwe kuma manya nakan na tubti koni, nobo wuro ke bonini kwelnaghe kumeu kan nawiye kanghe chi no kwelnanghe kume windi mani ka yuwo kan nawi ye ti, no kon yokan nawi yeri bwaro wi. Niwo far mwe kambo ken far mwe fara keneu do chi mende weche, cha dore wi mwe to bi farake ken in no mu do mu do we ke mwe tiri mwa dokken dor fiye bware kwaama mani chi yati, dige bwe bangjinghe tike bwe bangjinghe ki tiki nyo no kari wani toka chi ri no kon mwer kanghum ka dor kumero ki lamdi kebo kwel naghe kumeri mwan yuwom wi ke mwe muyilam nyilo mweko mu yoken firen, ke mwe che dam firen kuma nawiyema chari ri bo ko mwerti ko cham amma la nuwe wumom wumeu ban to nyi biki yorbwo ker kwaama ro mabo nyo, no wo nam wi cheri inwiche chokanghan de wike mwe ki dwiti bwaro wi can nan kuma nini a kwelnaghe nin, noka twal naghe lohkumdi ka terti durko noko mom dur ko cheu wuro mani ki na wiyeu mani chiya ne choti, wuro nam naweyeu chi yan yo chimen kwel naghe kuma ko chiyo nagha na nagha dur chin mobti nobo ya a chuwo tiyeri no chin twal naghe wi nagha churo nindi nobo durko wuro chi raranghum meu chi chiya nuwa naghe chiya ne chi tiye ti, no bwekanghe twi nanghe chuwo koniri, bo a biya kibi chake. Neghe wuro chi twi yeu kibi chake, chin tam so kinan, <noise> nini nyi bangjongo kaghe kowanne nobki nyi chiyeu, win chere ra shin fiye nyom ganga be nyombo ba fwe tankan tiyeti tore yori ka bo fumer kwamaro dou naweu ban fiya bi nyom kanghum bi fwe tankanghum nabiyi kwamer nabi dob bi be yonin nini bwe go kwamer, na be dob fabubo kwouti bine neu bi yim kwamer kanghe chi. Nandire no fabe bouri chiki twalum nyo, ki kebo nyichi amma la bi fumer kwamaro bwo douweu, mani duwen ma nya nekan natubti koni chere ko lokum kanghe lokum duwene mani ko bweye an do be bwe kume kan neken cho nam kandou che an neken kom nam, yim kwamerem bo begen har channa wuro duwal timwi bitmwi nure churo nin bibeiyo wi chongaghuu nure wuro lumako aya kenti kab <hesitation> hare hare, to kwaama a tikanchi, kwaama atikanchi, kwaama a nechi nasara kwaama a chiya bidiye kwamer, kwaama a wom kumen nure bibeyo wuro bouti bineneu ka mar bibei fa bubeu ma nyombo wotak kagheri bi wuro yi raghumeu bibiyo lome manima nyomti. Bwou chigke nye mulangka diget so nuwe fwe tanghum me tunda mulangka digero bou chuko nyo nuwe fwetanghum bi yilamde kumta chile tak chiyare kumta chile, kumta chile kebo dikero ken kumta chile mania ne nen nini lumati, kumta chile mani ne nen kwamerti kumta chile a bwo mwen ki twira filangho an bo mwenki yim kwamer kanghe nii kaghe we kaghe we, ka ghewe ka ghe we kaghe bibiyo lo mwe kaghe ma kwabta mwe, kaghe bibiyo lo mwe kaghe nobo wuro chinar lor kumero wineu, kaghe nobo wo tulokume wineu kanyi kwamer kaghe nubo churo no filango man di, yim kwamerem bo mani no yinu kwamerem bo weri filango dogen lo kenen kwaama a tikan bo, nawo ki chan ma ti keu, be kwando mani fubumbo duwa lum <noise> fubombo chima lum, digema fiya biduwareu. Kwaama a kungten bwo fini sage ko boutendi wata kila kanghe yulando kanghe an do men tak nan sage tok ten wo mi chwitii mi yikomti nyo keneu kobukan mokeneu ma min bukang nini akwai ker nini nakang kad bwe bangjighe wiki nure nakangka no mwan do bubiyari, bu biya mo do tiyeu, teeb bwebo a nyumom, nobo lombo nyumom, no man bwob boberi mo bou ki kulen bwobkakori chi yuwo, chin nyumom bu biya wuro mudotiye nmo ma bube, no kemwe kanghe bou kale bou lanen too namdi ker mani che dai neti nen kwilen mwero mwa bwom chi kendi no lanenbo cho mwa nammeri nandorero chi mwati mwen no channo mwa yo bubiyanin fwer di. Cho mo kota mu ma na bere chi yan tanen mwa biya nini kemero kwini kwob bikate yob kwini kwob bi kate yob, chonawo muko muma na beu, no mwi mon na ri ma mo ne chi diket ti no mon nem nyo tak ri nini na wiye bo bom bwe yamdi ya mwan ne nini kwi <hesitation> rako fangha, fanga, ya mwan ne chi diget fangharo naci too bibwe mwe chi nenen no mwa nebo ri chi yaken ki kuu bolanghe chia taa nen dige bwe bangjighe yoranghe, nobi bwe mwa chiyam kicha na niri dokre kangwi mwi man kanghi, no bi bwe mwa ki cha na nawiye ri, tokre mwi nune a nare wuro yilaken ka nur bweran keret, dige bwe chiiw tiyeu bwa chi nen na ne bi bwa bi kwan, nini bikwan ne cho danne bwe an fiya nini luma chuko, no mo dok ti ker wiri,